मैंने सबसे लास्ट में अबई रोटी खाईने, रोटी जो है चून्न ते बनतेई चून्न जो है गेहूं ते बनतु है और गेहूं जो है खेत में पैदा होते हैं।